قناة رياضة كرة القدم أعتبرها من الأشياء اللي أبدع فيها. يعني من وأنا صغير كنت دائما ألعب بالحي واتعلم الحركات والتكتيك. بعدين لما كبرت صرت أشارك في مباريات مع الأصدقاء والأهل. حب التحركات السريعة والتمريرات الدقيقة والمراوغة لما أكون في الملعب كان أنسي العالم وأركز في اللعب فقط مو شيء تاني.